Lo zu sira ama sa ɛrɛ nu a sura ba kɔ m m aa lo su nyome m lem kii dorna su tah kèn a mɛ fah kɔ m kii ama e doo m dap ɛrɛ dee lo nu. Canada and vɛrɛ nu a nua m kɔ kèn m kii-ye lo nyorbee lee nee ɛ kù zii kèn ɛrɛ nu a sua-gi nee su kuma lo kèn ɛrɛ nu a lo nya e ale lo kèn o mue ɛrɛ inu a lu yereba e o dap mue āā lo kèn lɛɛ waa kɔ o ku lo kèn nu a mua m ko n ku e canada naa ma nee bee wa kpugi nu maa ɛɛh e us sèi naa le doo-wo but nyorkɔ mɛ m ɛrɛ wuga e a le lo kèn sua kɔ doo nuu tuah nu nyor kèn a yii ɛrɛ ba sor waa kii zii keh m kèn nu m yii yah m dap yii lo na wuga bɛ su mɛ yere tɔ̃ ba kwa zia mɛ nee ba ne mɛ maa kɔ mbura ba kumɛ dee loo mɛ su m da na bee ba su mɛ āā tɔ̃ sor ba su a me āātɔ mɛrɛ nu a doo sor maa ɛrɛ nu a doo m dana bee nor dum āā lo kèn sèn sa nyigea nyie nyor kɔ ɛrɛ kèn m bee aa mɛ kèn m cee mɛ a nee na bue mɛ suga nee kii ni e sa enma dee kɔ lo kèn wa bue ba naa sina bee ba naa bip naaa lorgor nu a le bee m da nee le doo-wo. . A ba sor m leghe dee sa maa ɛrɛ nu maa doo ah nyor dana nee bee nor e pya nu m doo lo tuah ka m zu doo nor a zu gbu kèn kèn m doo doo m su kpugi ture bee kɔ baa nyaa kene-ken kenekèn m aben nyor bee boobo ii a ni ɛɛ e osu top tɔ̃ ille a bara tɔ̃ nee aa ma so m zu yɛrɛ kpugu ture bɛ sa a lu a zii su bean kenekèn yaa yaa ba kaana nee a ɛrɛ kēē pee loo sor maa dora lo ka sa m senee kèn boo ne sor maa boo ra ne e nu m sua kɔ a dap dana bee tɔ̃ m su nee ture bɛ ba dana bee mɛ baa kèn dana bee nor tɔ̃ m le a doo kina kinq nyorbee sor m bɛɛ kii ni bee ma eh lu nu a bee nyie m kɔ ghe kɔ m doo ah o dana bee a doo kina kina mmɛ sor m tōp sa sor maa top sa m dana bɛɛ sèn kpoo su kpugu wa ture ma ba yaa tɛh a lu a ka nyor sor bɛɛ ka ten sa su kpugi lala fere ba yaa lala sa ka e a mɛ nya dogor bɛɛ ka lo kèn m gbu kɔ ba tōp lo tɔ̃ doo ah e a mɛ nya nyor bɛ a tōp doo ah then so ba tōp sa sèn m dana bee su pya nu e alu a bɛn e a wɛɛ le bu tɔ̃ sa yere kpugu loo sa kɔ ba yaa yere bu. Bae yaa dèdèn nu sa yere mya yaa nu yere bu tɔ̃ tere agba loo yebe tɔ̃ yaa nu doo kɔ lo tɔ̃ lo m āā dēē lu mɛ m dap tɔn naa le aba wo mɛ lo kèn m lee e mɛ kii ah mɛrɛ doo nɛ kɔ mɛ mɛ mɛ m bua nyor na wuga e m bɛɛ sor maa ɛrɛ m da tɔ̃ m āā loo na wuga e m bɛɛ ku lua sa kii m da tɔ̃ wɛɛ tɔn naa da ba lo maa ɛrɛ bu tɔ̃ e lɛɛ mɛ āā bee sa m su wɛɛ wa dap su āā bee tema nyor kèn na kii kii ni bee meah doo m dap o bua su sèn sa seah su wa kwa kpa doo kɔ pya lo nee a sua sakɔ m ɛrɛ wa ne pya nwii sor maa kɔ doo-wo m sua kpaa abua kpugi ēē dap mɛ su e sa tere bee sa su aa a su sua pya nwii and sor m yii lo tɔ̃ ah e m bɛɛ yerw kpugi tere bee kɔ ba tōp m ɛrɛ kia tèn bu sa mue dèdèn nu e mmɛ tere kpugi loo m a doo-woa nyor bee a no ee ya mue naa loo aa soga-ga a le kèn maa tɔrge nu buene ama a ka ba nee wɛɛ yere kpugi tere bɛɛ sa kɔ nee a tōp maa tɔ̃ mɛ aa lu wɛɛ wiye ka sor a lu a lo dee e a wi-ye ka ya sa a lu bee ya a gbo tèn lo mue sor a bip ye wuga kɔ lo tɔ̃ ah ye wuga sen kèn aa ra sor kuma tō nee e ba wɛɛ tōp. Sa ye tɔrge kɔ lo tɔ̃ nam but ɛrɛ nu a nua sa suu sa e yii bu ye wuga aa agbu tèn loo kene-mɛ naa tōp lo tɔ̃ tɔ̃ nee nor a su fo to sa ye yere ma ue sa a le en-ma dee sa kɔ e tōp ba to so lo m le lo kèn ɛrɛ a nyorne dum dum pya lo kèn āa e a dum sa m ɛbɛrɛ bɛ e kèn m da wɛɛ āā sa sua kɔ kèn m āā mɛ a lu a bean then m dap nee sere zua loo na tɔn tɔn dɛɛ m kɔ mɛ may be taa taa zua or baa baa zua m bɛɛ teera su bɛ alu m nɔr nyor bee maa pya i wuga sor ba una dɛɛ ba naa na bɛ ii da kɔ nu naa lee wa loo a do ah but bèè bu ba naa sere nyie sa kɔ mɛ bɛ mɛ a lua a a bean so a borloo kɔ me sor ina dɛɛ doo doo kèn m kɔ m kii do a ma dum a ale lo kèn naa le edage mɛ dum a le lo kèn nee doo kɔ maa sua kɔ pya nee le bɛ dèdèn sor m ɛrɛ a wɛɛ nor nu maa nɔ̃r sa sua kɔ bɛ mɛ a lu a bean sa m bee kuɛ kuɛ bɛ le doo doo-wa loo bu-ah lo a ɛgah nee o buɛɛ su nee kpugi bee su ture bɛ sua kɔ mɛ eh kèn o leah mɛ a le kina ee bɛ lo sor pya a le bɛ wɛɛ ɛrɛ nee inu baa nyaa nu nee ɛɛ lor e a kɔ āā loo pya nee a le bɛ kɔ mɛ ye wo lɛɛra ye boro mɛ ye wuga le dēē suga ɛɛ wa wuga le dēē a ba naa dɔ koragor nu wa na. aa But lo o lughe nee kaana wuga tere nyie loo o sua kɔ mo mɛ o wɛɛ dorna wɛɛ ma pya o wuga bip nee wa kɔ e a lu wa na a bean sén lo a borloo a tɔ̃ ne piuga nee o tōp w a borloo tere wɛɛ tam puga nee o tere ue tam lo a borloo a doo ɛrɛ ba nu ne piga loo a doo nu ye nee kpaa na du ye ne lo ka ama na tɔrge sa kɔ mɛ m mɛ o wɛɛ ɛrɛ dēē e lo a āā a kèn a ma sa kii zu su nyorue lo a kuro lo su bèkè kuɛ bɛɛ a ma mɛ pya yere ba e pya o bu tɔ̃ pya o bue aa de loo ns ma m sere lu ka bu buɛ o āā ɛrɛ nee pya nee o dana lɛɛ kèn e wa dɔ ku kèn e a lu a dorn ys tɔ̃ a bee a le bu nyie nyorne bee zii zii buɛ a ya ɛrɛ naa waa lu agah agah o ɛrɛ a su sor su tere nyie nɔr pya wa dɔ ba naa āā doo lorgor nu sa gbu yɛrɛ ba e o yɛrɛ wa ne doo kèn i wuga a āā bee ama ma a kɔ mɛ pya nwii a su tɔ̃ kpa mɛ a ɛrɛ pya kpugi tɔ̃ kpa a lu wa kpen wa leɛ dɛɛ sa a su a doo a doo kpugi a doo ama a zii a zii kpugi sa ne pya nee a ku dee lu pya bɛɛ tɔ̃ kpa pya nu ama nɔr a lɛɛ a doo ah su kwa dɛɛ loo pya nwii kua dee ɛrɛ sor ba wɛɛ yẹrɛ kpugi nua loo pya kawa ba kɔ o su pya nee wa dam naa le dɔr bɛ wa ne dɔr nu a doo m nua de dɔr kpugi a doo m wa nee pya nua ma nɔr lo m da ɛrɛ nee dɛɛ sa kii nu doo kèn a lu a bip doo ee pya nu a borloo a doo. Lɛɛ kɔ i nɔr nu a lɛɛ mɛ soga ee kii zii kèn sa nɔr poro nu e mm doo nee kɔ dum a le lo kèn ah ah ɛrɛ mɛ lōg dèè lee loo kèn m āā that m mɛɛ āā tɔ̃ u nee a saen bee maa ina lo kèn nah yɛbe naa a keerɛ ku lo kèn m āā i bɛrɛ mɛ nyorne bee maa naa de dum m de dum e doo kɔ maa nɔr bee m de dum e doo kɔ maa m ɛbɛrɛ pya nee ba wɛɛ le bɛ m de dum e doo kɔ m ɛrɛ pya kooh e wɛɛ gbaa le a tɔ̃rga lo ba naa wɛɛ ɛrɛ loo dɛɛ lo so maa kɔ doo-wo sa kɔ lo m ɛrɛ dɛɛ sa kii lo su nyor-ue e a lu a bup mɛ a ma mɛ maa lɛɛ doo lɛɛle sa m doo nu a lu kēēn lo a su ɛɛ dee āā lo kèn sa sor mme buɛ m āā lo sor a lu kā e bu buɛ m āā kɔ zii nee a doo mɛ a wɛɛ ɛrɛ lo dɛɛ sa āā bɛ sa kii nu maa kɔ lo.